No mullõ esiqhindäst miildüseq sääntseq draamafilmiq tsipa rohkõmb, a samal aol mul olõ-õi ka midägi komöödiäfilmi vasta. Et et ei tiiäki, ei mõistaki kumbagi parõmbas pitäq. Olõnõs filmist, kas um hää film vai halv film.